So ngoonga Alla mi anndanaa sokkolaa sanne. Kaa, miɗe miiloo kañun du hono bisiki moƴƴinirtee nii. A waɗan hen sikkoro e porodiiŋaaji kawrinidintee ɗii, moƴƴinaa. <hesitation> <laughs> Minen kaa, min laatiima yimɓe ñaamooɓe tan koyi. <hesitation> Ñaandu tan woni golle amen.